Tarihi lesdi mai kanjum on jaftugo lesdi mai ha jungo hallube ha dubi ujune e temerre jue-didi e chappan e jue-tati e jue-nai. lesdi mai warti ha ummatoore lesdi mai kambe ardata kambe hakkilinta be lesdi mabbe ngam hala fitinaji.